Livi kua'a nka ta ye lo kaaso á, xi na nka kuu taka ye vijli lo livi kaaso á xi lujua taka nuui iyo, te ya á ye lo iyo livi ya á kuu livi, kua'a <hesitation> ini nkaso ta ye lo iyo lo ino nka nuu <hesitation> nkaso a neva'a nkaso kuu livi taka chikue naá, chikue livi chikue china, chikue kuexi naá, ta ye kuu chikue lima, lima limon, livi mandarina, livi chikue yuu, manzana, livi iyo glivi <hesitation> h piña, sandia, Mangu, <hesitation> g kua'a livi taka ye kuu nispero, ye kuu livi taka tɨjnɨ nuu nka ta ye vijli naá lo kaa nkaso naá, kua'a livi <hesitation> taka jicama taka livi ta kui'i kui'i kiniña, livi <hesitation> kua'a melon, kua'a uva, fresa, ta ye na nka kuu nka taka ye vijli lo kaaso naá <noise>